Naꞌ to baynii niii orkiden tale kasara guillbyoyi, chirnino dezadbniet to bay lanioꞌ, tagadaꞌra grarayillraka zeknaꞌ talyetin to lanꞌ <hesitation> rota rioni to xmandadno chi napan kibin langran bsingaretoron buinxo na mandadne yiyetin yetin byendad chon defab chon rakos rakos nerieng ra chonayan bay parnil jsholowbaay kom miet ponar guelob lang langshlarayid- yid tachi sonan yaa lan yaa xlid, sonan yaa lan xlarachib, parnejshio lowbay zona yaa lanin gueldo bwen, gueldoꞌ bwen lo lach gueldo buwen lan xlaraman lan xlachil lanxla yidlan, lanioꞌ part to ga togao payraꞌ to xbayman tox to xbayistan lanioꞌ, panii xshoyobayrakam wrak bayi naꞌ wbaayi yaagra nierli yalolaach bobay wbaay zin nierlo lanioꞌ.